Gwisi dei rayuwa hinbi kingwu a'ami kumdadi ani mye. A kin tomongha kin pishe wu, kigu ku a'ami kum dadiwu, ha a'mi murna iyan toh yilangmal kenang, ha a'mi yilangmal. Gwisi, ai an bilaak a'ye myeha tin khin laak iyal. Timang gye laak iygi. laak gwisi ma hi fwang zughe laak iyalshok fwangha. Domin ghe na timang iyal pang ama gwisi bi laagwu ti- ti-kubemi laak lyal. Don haka gwisi ha a'mi yilang mal ana. Myep ami ghin a'mi yilangmalla, ga yepeishinung ga yep kaya makaranta ni wukyayaak har ga muk nghe <hesitation> fi- finang min, nghe kəinangma ga muktona, ga muk aboki tomonghaga ti gul-mangawu gwisi akin rayuwa kin tomong mye kin pishe wu, hinbi kigu aa dwol mye, a pyok bwal kin pishe yanangwu. Ai gwisi bilaagwi aye myesu, toh ti kuk kaama, akin pahar rayuwayi domin omin igu tapi 'iya panungwa sai nghat ta pinung. mbitaa pi makarantan kaama tilak shok pi iya pinung bin ta pinung wukyayas ko waasa ti pi iya pi nung. Amma gwisi bin na yegasu toh kab kigu kai kwalma, gwisi bilaak' u ti lak sonong khin kwal pungnunghai ma'ana tilak pin iya kaan kwal pung nungha ti sona kinna. Haka peishinung gwisi bi laak'gui tilak pi iya shipei shinuna pungnungha, tong bak kari iyal shokma gwisi bilaak yagkgu. ghi lak pi iya rab iyalaak. Toh a wana kenang, gwisi niki parin ciki a kun raguwai a kin tomong mye akin pish. Min yukye adiniwu, ah! Ko nie mwopyil ni mye ah mwopyii, gwisi bi laakgwu tolak piya oh kinghi mwopyi pang. Haka ko mye a pin suagh, ta bang kam gwisi bi laakgwu ti lak piiyan oh kinghi bangkan pang. To bari ya mi ana ye nim waa'a ta mye a nim maa a daa wu data kauni kai zei ghe ti yok'gha. Amma kuma kauwong kai zei ghe laakghi yok'gha. Hey da ghi dang, bilom mang bilom pang kəi taghi nai ti she yanang nyai ngwu na gai, ga ta'ghnwu toh, ti nyuai bilaak'u mye a pinung nima ti nim maha? <hesitation> maa mulki maa twol kaamohin twola, magu mi khi kaahu, ma twol ko laak gwisi, yaara nukyai nong makarantana mi toma. Kign kei khin kai nong makaranta gwawu, a kei damuwa keiya. Domin ti maa mulki ob bwal mi wop wukyaiya mi tagh hin gaan pinung lagghai. Nghe na ti map mwoghu pang lagghai, ti map leyei laghai amma laak kipi nung a yaar ta, ti tom pang leyeiya atse, gwisi a wana ha tak parin ciki tagha a kin tom tomong mye a pishe, ha tag iyal shok tagha, ha ami e sonongmal ana, a kin tomong mye a pishe gwa, don haka gwisi ba ni karami ki laghai. Nghe isogh mye daga nghe yei, nghe angwa zuwa nghe angwa, hei mang gwisi ma'ana anang daga ge kwal zuwa ghe kwal ko daga ghe eh Yanki yei zuwa yei hei mang gwisi, toh min yaar <hesitation> nyai a khin rayuwa wu han bi pay tak farin ciki susai a kina.